Some mor ley food neh me I like <hesitation> la ley white people food neh ho <hesitation> I ley white people food neh where ley can may in ley big big restaurant and thing neh like one nor ley food where I like wor I can really enjoy la ley food ley call pizza yeah la white people food wor ley can may with all ley sweet sweet thing neh on nay yeah but na food where we can eat everyday becor a expensive before you see food neh like dah you have to go to big shar area neh yeah before you can eat ley so food neh like pizza, ice cream neh in our local area neh la food neh you can’t really see a becor we use to our rice our cassawor our eddo and thing neh but food neh like pizza, ice cream yeah all ley food neh la food neh wor I like bad way but due to ley economic status we in yeah you have to get big money before you eat la food neh some mor ley food neh ley selling in ley restaurant ley white people food neh ley chicken fried rice and thing neh I like it too I like all la good good thing neh but a expensive so we can’t eat ley everyday Ley only time we can eat ley one one time when we get money to make ley family happy may your children neh happy we can go to ley restaurant me and my woman sometime we buy a yeah although we can’t eat ley everyday ho but ley day god bless us I geh small money I can may my family happy I can carry neh we go we eat our lil pizza my children eat la ice cream and thing neh once in awhile we can go enjoy ourseh ley white white people food neh a expensive but sometime a good to eat ley too to make your body grow good and for you to be looking good and healthy yeah so la ley food neh me I like there.